أفضل أن يكون عندي ضِعف عمري. لأن الوقت أكثر قيمة من المال، وعندي الفرصة أعيش حياة أطول، أتعلم أكثر، وأحقق أشياء ما لحقتها في حياتي الحالية. المال يمكنني اكتسابه مع مرور الوقت، لكن العمر ما يرجع.